Yë bolidra dun myajtëpyëbë je'e ëjt's ya ni'ixë pluma je'e yë wanëp ko'o myaj jayët ko'o ti'i naj kujayayn jadun ka'a jadyëkoyët porque ji'ib je'e tintë dun myëdë je'e jedun yak jabyë.